پيشوګانې معمولاً <hesitation> ميوېږي، کله چې غواړي خبرې وکړي او د بويايي له طريقه او يا هم خپله لکۍ اکثره وخت او د لکۍ موقعيت او يا دا چې خپل احساسات څرګند کي، لکه ميوېږي او يا هم پشېږي، <hesitation> دا چې خپل ارتباط و.